في كثير ممكن مثلا السندويتشات، أحب السندوتشات اللي تكون فيها جبن أو سندوتشات التونة، الباسطة، كل أنواع المكرونة سواءا بزيت زيتون أو شي بسيط كده صلصة طماطم تكون مرة حلوة. السلطات تكون بسيطة كدة ما فيها إلا مثلا زيتون وليمون <hesitation> البيض، الشوربات الخفيفة زي شوربة العدس مثلا والفواكه كمان البطاطا المقلية بس إنها تكون مشوية عشان تبج خفيفة يعني.